Le fitsaboàna amin-jay malôha tegna tsisy maharatsy azy satria efa mivelatra be fa efa môderna be satria o- ôlo zay fa nahay nahay raha, avy akeo amin-jainy le izy amin'ny fiarahamonigna amin-jay efa tsy de misy matatahotra ho maty zany ny olo satria toujours efa ake foagna le le mpitsabo efa tsy m- efa tsy miasa lôha loatra zany le olo izy kôa marary.